Lo ke re' hoj yahwur pan qatinimiit reh lo ke es qatradición hoj wula diferentes qatradiciones como por ejemplo naj de las tradiciones ke nqab'an por ejemplo la xaj taqee' la xaj taqee' por ejemplo la motoksuuma wula la ah ahxaj la ahtorito wula lo ke es qa qatradición de la ah re'ee la k'onelaab' pan pan naq ki'oo qee la sa totiro nkiiye' y nkich'ey kiib' lo ke es los moros laa naj tradición taqee' ke keh kik'amam cha naj kicultura reh okiye' yahwur qahoj re'ee janaj enseñanza porque lo ke es la tradición ke hoj qab'an tanto como tradiciones y costumbres ke hoj wula qahoj yahwur pan qatinimiit por ejemplo lo ke es la la costumbres verdad ke hoj lo ke es qacomida y enteera lo ke es la gastronomía y lo ke es la tradición de lo ke hoj qah qala' lo ke es la xaj taqee' lo ke es loo la xaj la motecsuma laa conquista la conquista laa conquista laa' wula janaj enseñanza ke riye'koon qahoj como tradición porque yahwur este pan qatinimiit verdad ke janaj época prehispánica ke keh nikb'an sea janaj enseñanza de los antes pasados ke hoj. Wulkoon qahoj tonces keh nkisaa cha como la tradición tonces naj costumbre ke ke kib'an o sea ke kib'an naj historia como qa'mood naq qate't qamama' antes qa'mood naq kib'an lo ke es la españoles ruu' la ruu' la indígenas ke kichap kiib' re're nkib'an la enseñanza lo ke es la conquista y sobre lo que es la ke keh kichap kiib' inkiwi' koon ruu' kik'al verdad que la españoles kib'an taqee' he xkib'an pelear entonces keh xi'wii' koon chipaam taqee' laa' chipaam taqee' are' y je're' qa'mood keh kin kib'an la qatradición yahwur qa'mood hoj pan qa lo ke es pan qatinimiit la tradición ke re' taqee' nikib'an enseñanza igual je' la moros taqee' ke según ke rere' sobre lo es en la wunaq taqee' je'laa' naq nkib'an la ahiitz taqee' ee ja'ar la la baile de los diablos y en tradición en tradición chilnaq ar lo ke onteera lo ke es la la de los cuando kiqap ki la carnaval ja'ar parte de qatradición wulcha naq la carnaval la semana santa este chilnaq ja'ar la la nimq'iij taqee' reh taq reh taq tiyoox ee ja'ar reh taqa chilnaq ja'ar la por ejemplo la navidad chilnaq lo ke es quince de septiembre onteera lo ke es parte de la Tradiciones y costumbres de qahoj yahwur como como hoj taqee' la wunaq pero como hoj qab'an maas qat'aliim qatradición reh yahwur qa pa qatinimiit entonces hoj qat'aliim la anteera lo ke es la tradición hoj hoj tanto ahxaj tanto ahre'e haxaj taqee' y cha'ahqon <noise> ch'ahqon cha ree' por ejemplo qagastronomía ke diferentes producciones típicos ke hoj nqab'an entonces anteera are' parte reh lo ke es qacostumbres tradiciones reh reh qaatinimit ke re' qate't qamama' qahoj qahye'ra koon sea ke ja're' je' janaj re' mas ke todo la tradiciones ke mas como que una je' leyenda qahoj qahki'ye' reh qahoj qajaq qamente y ke wulmood qalam va ke je'laa' naq antes qa'mooq nkib'an la ahxaj taqe' entonces ru'uum re' la ahxaj taqee' wulkee' laa' nkib'an keh re'e como parte de danzas taqee' je' sus folclóricos taqee' ke hoj nqab'an utilizar y ke hoj wulmood qalam pa va ke qa'mood naq kib'an la wunaq taqee' la' la'koon taqee' va o sea que a <noise> la antigua que quiere decir va Tonces are' utilizamos lo ke es la tradiciones y la costumbres reh qaka' reh qatinimiit